Keresayǝ wǝǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ puu oyurooe lo otui rɨkɨsa keresa sa mɨŋ yurǝ wǝ́ a lah kɔlɩ epǝ we pɨ láa kɔlɩ tazoe pɨ lǝ́ǝ fɨ tʊwɛɛwǝ kpii yurǝ mɨ mɛŋwǝ mɨŋkǝ́ pɨ lée kpii tʊwɛɛ rɨ yurǝ awɛrɛ mɛŋwǝ kɨ wɨ yee dʊwɛɛnyɩŋrǝ fʊtʊfʊtʊ fʊtʊfʊtʊ rɨkɨsa tʊwɛɛ lǝ wǝǝ wɨ ponu mɨ lǝ̈ o lóo koru ǝ fɨ e kpii lö yurwe kǝ́ a lah kɔɩ rɨ mɨ keresayǝ sa paa kpǝǝtʊwɛɛwǝ oo tʊʊwɛ rɨŋ tʊwɛɛ paa kpǝǝtʊʊwɛɛ lǝ wǝǝ wɨ ponu wǝǝ wɨ lóo toŋ lǝ̈ mɨŋ keresa ye la pa kɔkɔrɔ la fiirɛ rooroo rɨ fɛɛpirɛ mɨŋ wɨrɛŋpikpǝ rɛ wǝǝ kpǝǝtʊʊwɛɛ; sa vǝ́ nɨŋ a la lɛ wǝ́ a la wɛɛ lö yurǝ ǝ lǝ tɨ ǝ lǝ fɨ kpǝǝtʊwɛɛ sa a la wɛɛ wǝǝ wɨ láa wʊʊlʊ wɨrɛŋkpǝ we wɨ lɨŋ pɨlǝ lä tɨrɛ rɨ yurǝ kɨto wǝǝ o lóo koru ǝ fɨ keresayǝ o puu yukɔlɩkɔlɩrǝ rɨkɨsa keresayǝ sa ke o lóo koru ǝ fɨ o puu lö gurǝ. wǝ́ gurǝ sa ɖǝ ŋkpɛ wǝǝ e lée kpii tʊwɛɛwǝ oo e le kpii tʊwɛɛ rɨ gurǝ we kɨ wɨ yee dʊtʊʊrǝ. oturu e le ci ǝ fɨ keresayǝ ǝ lǝ fɨ o lóo puu lö gurǝ o mɨ ku o mɨ pu a mɨ sʊʊ o mɨ puu a mɨ sʊʊ mɨŋ kpǝǝtʊwɛɛwǝ wǝ́ ǝ lǝ fɨ e le kpii wǝǝ wɨ lǝ́ǝ tɨ wɨŋ poŋ sɩsiɛrɩ oturu lä wɛlɛŋrǝ sa ɖa ɖáa cɔɔlʊ oturu ǝ lǝ fɨ a la kɔɔ lö gurǝ. Gurǝ le efiisa yɨŋ tɨ yɨ ru akɔlɩpii mɨ ǝ yǝ ǝnǝ ŋwɨ keresayǝ sa ke wǝǝ o lóo koru ǝ fɨ o puu lä gʊnʊkʊnɩ ɖorǝ wɨ ponu mɨ lǝ̈ o lo koru ekpii tʊwɛɛwǝ rɨ gʊnɩkʊnɩrorǝ we kɨ eci keresayǝ sa ǝ fɨ o puu vǝ́ nɨŋ ǝ lǝ fɨ keresayǝ ǝ lǝ fɨ a la kɔkɔrʊ lä gʊnɩkʊnɩrorǝ wɨ lóo ru sɩsiɛrɩ wɨ ŋ teeri wɨ lǝ́ǝ fǝǝlɨ wǝ́ wɨ láa lɛ wɨ ŋ fǝǝlɨ ǝ fɨ o puu lä gʊnɩkʊnɩɖorǝ o lóo koru ǝ fɨ o puu lä asiɛŋyǝ asiɛŋyǝ mɨŋ yǝǝ lɨ rooroo ǝ lǝ́ǝ keresa sa o puu wǝ́ mɨŋ yǝ lɨ wǝǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ kapɛwǝ ǝ fɨ a nyɩɩrɩ yɨ tɩtɩtɩ kpɛŋ kɨ e ci ǝfǝ keresa sa ǝ fɨ a kɔlɩ yɨ oturu yóo ru fɛɛ rɨŋ fɛɛ wɨ ke ce wɨ ri tieyǝ oo afwɛlɛɛrɩyǝ sa sɩsiɛrɩ wǝ́ ǝ lǝ fɨ keresa o lo puu yɨ wǝ́ e le wii a ya lée wii ǝ lɨŋ tɨ awɛ lá wɨkuŋkpǝ afaŋ wǝ́ a la wɛɛ kpɨ ko a la ta tʊwɛɛ rɛ o lo nukuti ko oturu lä wɨkʊŋkpǝ wɨ lo ru duturǝ ɖi asiɛŋyǝ rɛ yǝǝ tɨ yǝ kpɛɛ rɨ fiiwe ya yáa taa tɨrɛ yɨ ŋ re ǝfɨcamɨkǝ mɨ o lo suu o lo ru bɨraa oturu lo nukuti rɨ lä asiɛŋyǝ paa mɨŋ a lóo puu yɨ mɨ keresa sa sɩsiɛrɩ oturu wɨ lo toŋ tɨrɛ wɨ lɨŋ tɨ wɨ nukuti lǝ̈ rɨ fii rɛ kɨ oturu a la wɛɛ wɨ lɨŋ ru sɩsiɛrɩ oturu a la kɔ a láa tɛlɩ sɩsiɛrɩ. kɨto wǝǝ keresa lǝ ǝyǝ yóo toŋ lǝ yóo toŋ lǝ yɨŋ puu lǒ oyuroe lo otuyǝ oo.